ואהאד אללילה שמעת ואחד אלמוסיקה נגמה עאמדה ג’איה מן אלחרב, אסוואת רעיקה ג’זבתו קרר יתבעה, קול מא קרב לנגמות ולט אג’מל וארוע, מנין וסל קלב אלגעהבה לאקה מג’מוועה מכלווקת צעאר כירקצ’ו וכייג’ניו תחת ד’וא אלקמר, בחאל כיהדיו אג’מל סינפוניה פי אלעאלם. אלמוסיקר כאן מפתון וקרר יכתב האד אללחן ויישארקו מעאל נאס קאמלין.